Ny loko manga maizina ndray a raha eo am'fitafiana de milaza fitafiana mihaja, fentina am'lanonana mihaja. Izy io a de midika ihany koa hoe fiavian'ny alina. Ary ny tonga voalohany ao an-tsaina dia ny haizina amin'ny alina.